Pue äj wätzkuy mespa't wa'ku't wäjtzu äj nkopajk, wa't wäjtzyaju une', wina' äj mama' myesyajpa'ijna wätzkuy, pero ti'yäkpä'ijna kupyä'ijna, myesyajpa'ijna kyupyä' tambien jetä minpapä ää awat näput'täk, jyuyajpa'ijna äj mama', äj äj nta'at jamtzäkpa ka't mesuna, creo que jetpi'kä't wyäjtzyajpa'ijna pe no se nta'at jamtzäkpa, yäti ja' itap jejtzyepä, yäti puro puro ti'yäkpäti'p plastikopti'p ijtuna wätzkuy, jety'tyi'ntä jumpya yäti.